<hesitation> Misy lako maromaro: <hesitation> misy thon, misy espadon, misy maloky, misy tilapia, misy trondro vahiny, misy lako bory vava, <laughs> avy eo amalono.